Pues jue pikanak ech namap, este este unko'o ko'o yë television naj kut'sidëwayn, ko'o naj je mebaynë, nakuenta mkut'sidëp më yë jën'nën porque pë kap oy mkut'sidëy mya'asam, ko'o naj myajtoyëkanë ya'am yë myaj toyëkëp y nakuenta, kuwo'on nax kubëknax mich yë, porque t'sow yë, kap yë nëmayajt padap, y ya ko'o naj canal kuwi'isanë tya bi'i da este je bi'i kuit's ada bi'i du myaj tunëp para que jedun dun este mëxtap madyë naj du mëpam.